Da dakainri ini vee dikan ta xan kenri pintura ta tó uata ta chikaganri lia hu u un. tis tiner, ta nruta tikuii a to'ña ni ka tu tinerjan tá chikanri lia pintura ta kanrita mo nadakanrita, chín yitón ta hu kennri brocha ta oyunri dakainri ini vée ta hu kutta kanri nu escalera ninó, achikodo tunri tabla tá chitunri nrava iin chó nra inka chó ta kono tabla, ta kanri chín botenri ninó, dakainri chika vée a tiyí.